бақтыбек ақсақалдың сиқырлы суреттері
кіріп келген кезінде үш корзинадан кәдімгі жіптер әртүрлі жіптер қаптап кетті
төріңізге іліп қойсаңыз береке әкеледі дейді
содан мен салған суреттердің бәрі бір астары бар энергия шығаратын дүниеге айналды
ал егер сурет салуды ағамыздың өзінен үйренсеңіз жолыңыз ашылады екен
біз оны материалдық дүниеге байланыстырып қойғандықтан кей жақ кей уақыттарда оның бәрін сезе бермейміз
биліктегі біраз адам осы картиналардың арқасында алысқа самғаған деседі
қазақ мәдениеті үшін бұл ы бір ы нонсенс емес бұл қазақ мәдениеті үшін қалыпты жағдай
өкінішке қарай біз алыстап кеттік те мәдениеттен
бұл не құдірет
ана жігітті көрсеңіз қазір ол деген бір керемет енді бәкеңнің көңіліне келмесін оның суреттері бәкеңнен де асып кеткен
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
сіз бен біз өмір сүріп жатқан жиырма бірінші ғасырда бәрі де мүмкін
жер шарының кез келген бұрышын кез келген уақытта бейнеқоңырау шалу арқылы көре аласыз
егер қалтаңызда қомақты қаржы болса еңбек демалысыңызды айға саяхаттауға да арнай аласыз
аспан әлемі мен жер астын зерттеп жаратылыстың сырын ашу жолында адам аяғы жетпеген жерлерге көзімізді жеткізіп көре алмаған дүниелерімізді құлақпен естуге тырысып жатырмыз
ал біз өз кезегімізде редакциямызға хабарласып айтарым бар деген кейіпкерлерімізді құрметті көрермен өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып жүрміз
бүгін түркістан облысынан келген суретшінің оқиғасын баяндаймыз
алдымен сюжет көріп алыңыздар
біздің ата бабаларымыз айтады ы күннен махаббаттың энергиясы келеді дейді айдан үміттің энергиясы келеді дейді жерде нұрлы ақыл бар дейді
көрдіңіздер ме сонда жаңағы бүкіл алланың нұрлы ақылы жерде екен
сондықтан жерде адам неғұрлым жақсы жұмыс істеген сайын дұрыс жұмыс істеген сайын ол нұрлы ақылды қабылдай береді екен жоғарыдан
ал картиналардың энергиясы немесе творчестволық туындының адам сезімдеріне әсер етуі туралы естіп пе едіңіз
арт терапевт деген мамандықтың иесі бақтыбек талқанбаев жуырда ерекше көрме өткізді
ақын ақсақалдың басында қазықұрттың кеме қалған атты экспозициясы арт терапиялық емнің ерекшеліктері туралы айтып береді
қарапайым адамға түсініксіз болса да бұл суреттер ақыл ойыңызға сана сезіміңізге жүйке жүйеңізге әсер етіп психикалық ахуалыңызды реттейді екен
ол деген сөз біздің мынау үшінші көзіміз ашылады екен мына жердегі
әлгі намаз оқыған кезде де мына жерге тигізеді ғой шекені міне сол мына үшінші көзді ашу үшін
ал ашылса біз алтын адам энергиясын жалғастырады екенбіз ол біздің ішкі дүниемізде тұр вот
сондықтан мынау кез келген өнердің түрі адамның сыртқы ішкі әлемінің ашылуынан байланыста тұр
ағамыздың қолынан шыққан туындылар бұған дейін де талай адамның жолын ашқан көрінеді
қазір билікте жүрген танымал тұлғалар кезінде бір екі картинаны сатып алып төріне ілген екен
береке әкелетін бұл бұйымдар арқылы байығандар да мал мүлкін тек игі мақсатта жүмсайды дейді ақсақал
ол кісілер сол заманында маған кездескен заманында олар сондай күйзелісте болып жүрген адамдар мәселен да
болмаса жай қарапайым болып жүрген адамдар кейін сол әйтеуір сол жаңағы үйге алған жұмыстардың ы арқылы жоғарғы жақтан энергиялар ана кісіні көтеріп жібереді
өйткені өмір деген сондай да
мысалы адамзат бір біріне жақсы сөйлесе де жаңағыдай бата берсе де ырысы молайып кете ме сол сияқты мынау мынау дүние де сондай
егер бұл шын шынымен сеніп сіз бұған да үйге апарып іліп қойсаңыз бұл өзі берекесін береді
бақтыбек аға студиямызға қош келдіңіз әуелі мынадан бастайықшы
ыыы біздің продюсерімізге берген сұхбатыңызда мен туғанда әкемнің ағарып кеткен шашы қайта қарайған оныншы анадан туған ұрпақпын деген екенсіз
осыны ашып айтып беріңізші аға бірінші
менің әкем совет үкіметіне дейін мынау ы шаянда аппақ аппақ ишанның медресесін бітірген кісі
сөйтіп уақытысында өте көп жаңағыдай қиындықтарға тап болған мынау репрессия ашаршылық тағы басқа дін туралы
ы соныменен сол ы бұл кісілер ташкент ауған ғой ташкент ташкенттен бері қарай қазығұртқа ауған
сөйтіп ммм қазығұртты ауып ы қазығұртқа ауған кезде әкем ол кезде тоғыз әйел алған тоғызы да құрсақ көтермеген жасы қырық алтыда екен
сонда жаңағы оныншы әйелді тоғызыншы анамыз сол менің анамды оныншы әйелді өзі тауып беріпті төле бидің тікелей ұрпағы
мынау тоғыз әйелден құрсақ көтермеді ай біз нашарлық қылдық ау деп сол жаңағы менің анамды алып берген екен
сөйтіп әкем ол кісіге де қала бер деген кезде ааа анам жүкті болған кезде менің көзім тиіп кетеді деп ол кісі темірланға кетіп қалған екен
кейін мен москваны бітіріп келген кезде сол темірланда қажымұқанның музейін жасадым
сонда сол кісі табалдырыққа келіп отырып маған жылап отырған екен
міне адамның махаббаты деген адамның сенімі деген
сонда мен дүниеге келген кезімде қырық тоғызыншы жылы әкем қырық алты жаста екен
шашы ағарып кеткен аппақ болып мен туған кезде қайтадан қарайған
сөйтіп сексен бес жыл өмір сүріп осы дүниеден өтті
енді әкемнің бір кереметі ол кезде мен білмеймін ғой қан ілімінің бар екенін үйге нағашымның бір баласы мектептен бірге келе жатады
үйге қонақ болуға бірінші рет сонда біздің үйіміз биіктеу жерде тұрады
бір жиырма бес отыз метрдей жер қалған кезде әкем былай таяғын көтереді де шешесі құрттаған келатыр дейді
ана бала қып қызыл болып кетеді
сонда жаңағы анау қанындағы құрттар жаңағы сөзден көрдіңіз бе сөздің құдіреті үйдегі анасының да қанындағы құрттар өледі екен
міне сол кезде мен енді білмеймін ғой жаңағы қан ілімі екенін
міне енді сол нәрсе алланың құдіретімен маған да мына картиналар арқылы жаңағы адамдардың сол денесіндегі ауыртпалықты тазалайтын бір құдіретке ие болған картиналар
оған енді бағдарлама барысында келеміз әлі
мынаны айтыңызшы бала кезімнен бір ерекше қасиетім болды соны байқадым деп қалдыңыз
мынау өзі туған кезімнен бастап әкем мені көп жерлерге көшіп жүрді
өйткені жаңағы мен тұңғышымын бірінші баласымын маған тез көз тиіп қала береді екен
сонда анам өзінің тоқыған алашасын апарады бірден менің денемде бір реакция болады да анау көз тиген көз жоқ болып кетеді екен
содан әкем мені сақтап қалу үшін қазығұртқа дейін мені алып барған сөйтіп қазығұртта мен өмір сүрдім
сонда айтайын дегенім үшінші класта балаларды отырғызып аламын жаныма ертегілерді айта беремін
үш сағат төрт сағат бойы тыңдайды содан кейін барып менен сұрайды қандай кітаптар оқыдың
мен білетін кітаптарымды айтамын өй оны біз де білеміз жоқ сенің мына ертегің ұқсамайды оларға
содан мен басымды қасимын ғой менің есімнен шығып қалыпты кітаптің аты деп
сонымен жаңағы і үшінші класта менің атым өтірікші болған мынау өтірік айтады деп бірақ тыңдайды тыңдайды менің қасымнан кетпейді
сол сияқты осы уақытқа дейін де сонда сіз кешіріңіз сонда сол ертегілерді сіз қайдан алып айтатын едіңіз
қиял ғажайып кәдімгі жоғарыдан өзі нұр сияқты құйыла береді
яғни төбеден келетін сізге ертегілер
сол кезде де өлең жаздыратын бірақ ол кезде мен өлең жаздырып қою керек екен деген ойда жоқ қой
қазір кейін сексен алтыншы жыл басталды москвада жаңағы үлкен дүниежүзілік выставкаға барған кезімде
ы сол ы пушкин музейінде горбачев мені съездіне шақырған сонда выставкаға алып бардым
сонда горбачев италиядан шедевры мировой живописи итальянского возрождения алып келген екен бірінші рет керемет енді дүниелерді
сонда пушкин музейінде очередь бірнеше километр очередь бізді енді мынаяақтан кіргізіп жіберді
сонда кіріп келген кезінде үш картинадан кәдімгі жіптер әртүрлі жіптер де күміс алтын жіптер
солар үш картинадан бүкіл анау адамдардың бәрі қаптап кетті адам көрінбейді тек қана мен жіптерді көріп тұрмын
сонда үш картина біреуі венера шолпан жұлдызы екіншісі семья үшіншісі ы данышпандар деген картина
ал жаңағы өлең жаза бастадым дедіңіз ғой міне содан бастап ұйқастар да сізге жоғарыдан келуші ме еді
жоғарыдан келеді аян болып келе ме түсіңізде немесе
былай жаңағы үш картинадан маған белгі бергеннен кейін менің денемде небір қозғалыстар басталды
сөйтіп қозғалыстар басталды да бір досымның үйіне барып ұйықтайын десем ұйықтатпайды ал отырып алдым да таңертеңге дейін өлең жаздым ғой
міне менің сексен алтыншы жылы өлең жазу бірінші басталды орыс тілінде
сөйтіп москвада екі ай сол өлеңдерді оқып жүрдім ғой қай жерге бармайын бәрі қол шапалақтап қарсы алады
сосын сол докторская защитаға шақырады мен барамын да сол защитада өлең жазып кетемін
сөйтіп оқып берген кезде бәрі орындарынан тұрып кетеді кіргізіп қояды
жақсы енді суреттеріңізге келейік аға менің салған суреттерімнің ерекше қасиеті бар депсіз
алпыс сегізінші жылы мәскеуге барып оқуға түстім содан бастап мені таңғалдырған бір нәрсе болды
немістер ана америкада индеецтер туралы воспоминания о будущем деген кино жасаған екен фильм
сол фильмді қалай көрдім менің ішкі дүнием бәрі өзгерді
сөйтіп соларды зерттей бастадым
сөйтіп зерттеп қарасам барлығы қазақша сөйлеп тұр
бес тайпа бар екен бес тайпа қазақша сөйлеп тұр ма
қазақша сөйлеп тұр міне біріншісі ацтеки аса тектілер екіншісі өлмеки өлмейтіндер үшіншісі мая ы одан кейін төртіншісі бесіншісі жаңағы ацтеки төлтеки төл тектілер
ацтеки төлтеки өлмеки і содан кейін жаңағы мая сосын тағы біреуі есімнен шықпай тұр
содан бастап менімен бірге судан мемлекетінен ясин деген жігіт оқыды хартун деген қалада
жаңағы бізге высшая математиканы шығарып береді сопромат шығарып береді біз шығара алмаймыз
анау бізден бір курс жоғары сосын барады да ылғи күледі де жүреді
біз қорқып жүреміз экзамендерде содан өлең айтады да жүреді
қандай өлең сұраймыз біз құран дейді қандай құран
бізде он екі жыл мектепте оқытады дейді он екі жылда қари болып шығамыз дейді
құран жатқа білетін сөйтсем жаңағы айтып жүрген өлеңі құранның сүрелері екен
міне содан бастап менде үлкен өзгеріс басталды бұл бірінші курста
суреттеріңізге келсек сол сурет өзгеріс басталды
маған жаңағы қай выставкаға бармайын жаңағы энергиясы күшті жұмыстардың астары ашыла бастады
қасиетті кітаптардың астары ашыла бастады
содан мен салған суреттердің бәрі бір астары бар энергия шығаратын дүниеге айналды
бірінші жаңағы менің ы дүниемді астары бар екенін байқаған народный халық суретшісі роман сахи деген кісі
қазір ол кісі дүниеден өтіп кетті сол кісі бірінші болып көрді иә суретіңіздің жай картина емес екенін иә
сол кісі мен сені ұрайын ба деді соғайын ба деді қамшылайын ба деді
неге дедім әй мына дүниелерді неғып тығып жүрсің сен
мен айттым тоқсан алтыншы жылы бұл мен айттым енді уақыты келді алматыға алып келдім ғой дедім
жаңағы алтын адам туралы аңыз деген картинамды өзі триптих үш картинадан тұрады соны деді мен қазір мынаны әрқайсысын жүз елу мың евродан оценить етемін
төрт жүз елу мыңға қазір түріктер келіп алып кетеді деді
анау жаңағы этель этель гостиница бар ғой сол жерде ол кісі түріктермен жұмыс істеп жатыр екен
сосын мен айттым аға дедім мен сатылмайды бұл дедім
эй неге қалтаңдағы бір көк тиын жоқ болса да неге деді
ол бұл бұл картина келген кезде маған белгі берген бұл біздің жерімізді елімізді отанымызды қорғап тұр
сіздің суреттеріңіз иә бұл шетел жаңағы алтын адам туралы аңыз деген триптих иә бір жарым да бір жарым метрден тұрады
соныменен міне сол картинаның қызығын сізге қысқаша ғана айта салайын
екі рет қастеев музейінде выставка жасадым елу жылдығында алпыс жылдығында
сонда жаңағы алтын адам туралы аңыз деген картинаның алдында емші дүмше емшілер тұра алмайды
ойбай деп аяғы ұстамайды отыра қалады біреулерін артқа қарай бір күш итеріп жібереді мхм
міне осы уақытқа дейін сол жаңағы картинаның алдына кім барды ма егер қанында бір дұрыс емес ақпарат болса моментально анау қандағы ақпаратты жоқ қылып жібереді
одан бөлек сіздің технологияңызбен сурет салып үйренген адам ауруынан айығады деген рас па
сіз сонда сурет салуға басқаша ерекше технология қолданасыз ба әлде ол әдіс пе стиліңіз бе
технология деп айтқан дұрыс па стиль деп айтқан дұрыс па
мынау былай дейді ғой екеуі де болады екеуі де келеді технология да келеді стиль де келеді
ыыы біздің эрамызға дейінгі бесінші ғасырда біздің ата бабаларымыз алтыннан киіз үй жасады
қорығынан оның заттары табылыватыр сол кезде киіз киіздерден әртүрлі сырмақтар жасаған
сосын барып мынау алтыннан жасаған алтын адамның үш жүзден астам неден тұрады ғой жаңағы бөлшектерден тұрады соның барлығы құранның сүресі мен аяттары
құрандағы шыңдық ол әлімсақтан бері келатыр ғой бізге
міне сондықтан өнердің кез келген түрі мынау жалған дүниенің шоқтығына шыққан кезде жоғарғы энергия мен рухани энергия түйсікке шығады екен
сөйтіп ол дүние сұлулыққа айналады екен сұлулық
міне сондықтан мынау ғұламалардың бәрінің айтқаны жалғыз достоевский емес бәрінің айтқаны ғаламды әлемді сұлулық қана сақтап қалады
сіздің суреттеріңіздің емдік қасиеті туралы айтайық енді
міне сол енді емдік қасиет деген бұл жерде мынандай
бірнеше шәкірттерім отыр менің мына екі жақтағы кішкентай суреттер солардың жұмыстары
біріншіден адамның қаны тазарады адам екі компоненттен тұрады минералды тұздар менен кристалдардан
сол екеуі тазарған кезде сіздің қаныңыз жоғарыдан бүкіл ата бабаларыңыздың ақпаратын қабылдай береді әке жақтан шеше жақтан
сөйтеді де сіздің денеңізден астральное тело шығады астральное тело деген қазақтың астарлы сөзі
уже сіз сол астарлы құдіретке айналасыз кірген жеріңіздің бәріне гүл шығып кете береді атам қазақ айтады ғой жүрген жеріңе гүл бітсін дейді
мінекей қазір осында да менің шәкірттерім келіп отыр сонда емші алла біздің картина арқылы методика арқылы адам өзін тазартады
сонда біздің тәніміз қалыптасады жанымыз тазарады рухымыз кемелденеді
сол кезде ғана барып біздің астральді ол ноосфера дейді мынандай сфера ол бөлінбейтін алланың имани ғылымы
мынаны айтыңызшы ыыы бір бір сөзіңізде айтып қалдыңыз он үш жыл бойы нашадан арыла алмай жүрген нашақор
менің суреттерім арқылы құлан таза айығып кетті сол жаман әдетін тастап кетті дедіңіз
әлемдік медицинада бұндай нәтижеге қол жеткізу өте қиын екен мүмкін емес деп айтсақ та болады
қазір он тоғыз жыл болды өзі мамандығы экономист алматыда ыыы акиматта істеп жүрген
содан жаңағы әкесінің мүмкіндігі бар енді қазір мені тыңдайтын шығар көретін шығар әкесінің мүмкіндігі бар шетелге дейін апарып емдеткен
ақырында мынау бішкектегі назаралиевтің клиникасына апарып ана баланы жынның кейіпіне кіргізіп жіберген ғой жынның кейіпіне
алып келді жетпіс үшінші жылы туылған екі мыңыншы жылы қолынан ұстап жүреді әйтпесе мына бала өзінше жан жағына кетіп қалады сосын бір орында секіріп тұрады бүйтіп
қазір енді айта берсем қызық
сонымен не керек әкесі де жылады маған өзі біздерге нағашы болып келеді жиен менің үйім мола болды деді
мынау балам қонақтың келген тамағын тартып алып ішеді деді қонақ тұрып алып кетіп қалады дейді
енді алла өзі жар болсын мен бәрін айтып отырмын сіздерге
сонымен жаңағы кісі айтты менің ата бабаларым алпыс төрт жыл өмір сүрген маған да докторлар көп уақыт қалған жоқ сізге деді деп
сосын мен айттым аға алла алла өзі берген жанды өзі алады ыыы қанша ұзартамын десе алланың қолында тұр
сіз отырыңыз да мына балаңыз екеуіңіз ақыры алып келдіңіз ғой мынаны бастаңыз дедім
сонымен үш ай бойы күнде келіп бұлар жаңағы мына методикаға кірді
қазір енді не істейді сонда үш ай бойы үш ай бойы сурет салады үш айдан кейін суретін түсіндіресіз оған иә арасында түсіндіріп отырамын
өйткені оның оқуын тек қана алла маған ашып беріп қойған жаңағы геометриясын математикасын физикасын биологиясын химиясын бұл жерде барлық ғылым соның ішінде тұр
соныменен қазір мінекей ана кісі өкпесінде әкесінің рак болған оң жағында қошқар ата деген бұлақ бар шымкентте соған апарып шомылдырдым
бір аптаның ішінде звондайды жиен анау сыртқа шықты дейді
оң жағына болды қуана беріңіз дедім енді мазь жағасыз
соныменен не керек міне қазір сексен төртке келді түрін көрсеңіздер жігіт сияқты жүреді одан кейін өлең жазады сурет салады кітап
тұра тұрыңыз өкпесіндегі қатерлі ісік иә сыртқа шықты ма иә жара сыртқа шығып кетті ме иә
ал ұлы не болды ұлы
ұлы қазір художник мирового уровня евроға сатылыватыр жұмыстары
маған маған дейін үш әйелді жіберген бес машинаны сындырған қазір құдайға шүкір машинасы да аман
і қазіргі алған әйелінен төрт баласы бар үш баласы бар бұрынғы әйелінен бір баласы бар соныменен бақытты жан
аға ендеше бір жағынан сізді емші деп те айтуға болатын шығар онда
енді шетелде мені сондай баға берді целитель цельный человек дейді цельный
емшісіз иә нақты тағы қандай дерттермен күресуге көмектесе аласыз
мынау методика мен емес көмектесетін
адамның өзінде резервный күш бар көрдің бе резервный күш оны потенциальная энергия дейді
мына методика сол күшті оятады көрдіңіз бе
бұл жерде менің қатысым жоқ ешқандай бұл жерде алла алла әрбір адаммен байланыста тұр
психология ғой былайша айтқанда иә мхм
аға сізге соңғы сұрақ болсын ыыы бағана әңгіменің арасында айтып қалдыңыз ғой картиналарымды сатпай қойдым сол күні деп түріктерге иә
бірақ десе де қазір немесе одан кейін сататын шығарсыз жалпы сатылады ма дүниелеріңіз егер сатылатын болса ең қымбат сатқан картинаңыз қанша болды
былай жаңағы ы менің маған алланың белгі бергені осы жасаватқан дүниелердің барлығы осы біздің ы астанамызда бір үлкен музейде өзі жеке тұру керек дейді
өйткені бұл картиналар басқа суретшілердің салыватқан картиналарына мүлдем ұқсамайды
сіздің і туындыларыңызға жеке музей керек қой сонда
бірақ оған енді құдай қаласа жететін шығармыз өйткені мынау рухани жаңғыру деген сөзді мен екі мыңыншы жылы астанаға алып кіргенмін
міне он сегіз жылдан кейін осы сөз жазылды рухани жаңғыру деп мен он үш сөзді алып кіргенмін
мәңгілік ел мәңгілік ел ы рухани жаңғыру жаңару ы сосын барып жаңағы ата бабаның жолдары бәрін түгел
міне осы казіргі рухани жаңғырудың ішіне кірген формуланың бәрін он үш әріппен алып келгенмін он үш сөзбенен де
оны сіз қайдан естідіңіз қайдан
белгі дегенді түсіндіріп әлі де айта алмай отырсыз қалай келеді ол белгі құлағыңызға сыбырлай ма әлде денеңізді шымырлатып бір
денеңізге і сырттан енгендей бола ма әлде түсіңізде аян ретінде көресіз бе соны керемет
мынау қасиетті жерлерге барамын ғой мен жаңағы ғайып ерен қырық шілтен сұрап алған ғой алпамыс қобыланды сияқты
сондықтан менің үлкен бір түйсігім ғайып ерен қырық шілтенде басталды
сол жерде басқа адамға көрінбейтін бір отыз қырық шақты адам жүр олар көре алмайды алла маған ғана көрсетті
яғни көзіңіз арқылы иә иә көзім арқылы тағы да кеңістікте көрсетті кеңістікте жерде емес кеңістікте ммм бір метр биіктікте мына кеңістікте көрсетті жақсы
астанаға жаңағы ыыы он үш ұғымды он үш түрлі сөзді сіз алып келдіңіз иә иә мхм
ал енді жаңағы картиналарыңыздың бағасы туралы әңгіме бастап келе жатыр едіңіз ы
жаңағы картиналарды сатқызбайды тек қана кімге қай картина ұнайды соған тапсырыс береді
сол тапсырысты мен жасап беремін адамдарға мың доллардан он бес мың долларға дейін
ең қымбат сатылған дүниеңіз он бес мың доллар он бес мың ақш доллары болды иә ммм
осы астанада ы бір жігіт алды қазір ол жігіт мынау неде ы ақтауда үлкен жаңағы нефтяной вышкалары бар ы вертолетпен ұшып жүр сондай жігіт түсінікті
енді мына туындыңыз туралы ы қысқаша әңгіме қозғасақ
мен ренжімеңіз мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын түсіндіріп айтып өтсеңіз
абай бабамыз жүректің көзі ашылса хақтықтың түсер сәулесі іштегі кірді қашырса хикмет адамның кеудесі
осы бір сөзге мен сіздерге таңертеңнен кешке дейін лекция оқып бере аламын
біздің бағдарламамыздың уақыты шектеулі аға
жүректің көзі қалай ашылу керек сол жүректің көзі ашылса хактықтың түсер сәулесі
мен бұны қазір ұқпай тұрғаным яғни хақтықтың сәулесі маған түскен жоқ әлі иә түскен жоқ жүректің көзі ашылған жоқ ашылған жоқ
қысқаша түсіндіріп өтіңіз ендеше
енді сіз егер сабаққа келетін болсаңыз үш күннің ішінде жүректің көзі ашылады оны кейін дүниеде сіздің жүргізіватқан дүниеңіз басқа деңгейде жүреді
қазір аллаға шүкір дүниеде қазір жақсы энергия тұр бұрынғыға қараған кезде
бұрында біз келіп жүрдік қой бұл жерге рухани жаңғыруға дейінгі кездерде ол кезде отырыңыз аға отырып айта беріңіз мынау лампалар атылып кететін
жоқ мынаны енді түсіндірейін де мен отырып түсіндіре беріңіз мынау жалпы не бейнеленген
бұл дүние төле бабама ташкентте төле бабама барған кезде ашылған дүние
ол төле бабама да ясин сүресі отыз алтыншы сүре құрандағы сол ашылса керек сол төле бабама барған кезде осы құдірет ашылды да маған белгі берді ясин сүресі
неге мен сол күні ясин сүресін оқып барғанмын төле бабаға
мынау ортадағы дөңгелек тұр ғой сол дөңгелектің ішінде үш спираль тұр днк ның екі спиралі бар білсеңіздер иә
енді қазір жиырма бірінші ғасырда ресейдің ғалымдары таңғалып отыр днк ның қазір үш спиралі бар дейді
міне сол үш спираль маған қалай түсіп отыр
сары цвет иман жермен байланыста тұр бұл рух ы ауа көк цвет үміт аймен байланыста тұр қызыл цвет махаббат күнмен байланыста тұр
міне осы үшеуі винтиль әлгі теплоход жүргізетін білесіздер ғой винтиль осы принципте істелінген
сондықтан мынау нәрсе жаңағы ясин сүресі бұл нух пайғамбардың кемесі екен құтқарылу кодасы көдесі де құтқарылу көдесі код спасительный код ноев ковчег дейді
сосын барып мынау астында тұрған сағаттың несі маятник
сол уақыт алла екен алла уақыт екен
сол уақыт қалай келді ме сізге жебрейіл ғалекиссалам жібереді екен анау жебрейіл ғалекиссалам формуласы
мына сағаттың тілінде тұр ғой дәл өзі иә дәл өзі
одан кейін жоғарғы жақта самұрық құс тұр самұрық құс страна золотых орлов дейді алтын бүркіттердің еліне сізді жалғастырады екен
мынау біздің жаңағы біздің жанағы міне тұрып көрсете салайын мінекей мынау басы мынау екі қанаты көрдіңіз бе мінекей
сөйтіп сол біздің де туымызда әлгі бүркітті салып қойған себебі сол көрдіңіздер ол случайность емес
түсінікті болды аға
оразкүл апай студиямызға қош келдіңіз бәлкім мен ғана көрмей тұрған шығармын сіз мына картинаға қарап не дейсіз ойыңызды білейік
мен бұл картиналарды ы бақытбек ағайды танығалы білемін
ыыы енді бір ақ нәрседен қорытынды жасауға болады бәкеңнің жасы биыл жетпісте жетпісті бересіз бе бермейсіз
осы кісі қазір сізбен бірге жүгірсе сіз бұл кісіден сонша шақырым қалып кетесіз
ы жұмыс істесе азаннан кешке шейін нәр таппай ы кешке жақын сол таңертеңгі энергиясымен тұрады
енді сондықтан оны мойындау керек ы бәкеңмен біз ыыы түркістан облысында қатар қызмет істедік
ы мен ы облыс әкімінің орынбасары болып жүрген кезде бұл кісі ммм облыстың ыыы суретшілер одағаның төрағасы болатын
сөйтіп бұл кісілерменен енді суретшілермен идеологияның әкім орынбасарының жұмысы бірге болады бірге жұмыс істеп жүрдік
содан бұл кісі бірден жоқ болып кетті қаяаққа кеткенін
мен ы одан жоғарғы кеңеске депутат болдым қайтып келіп шымкентке келдім содан біраз жыл ы біз кездескен жоқпыз
содан бір күні мен қаланың әкімінің орынбасары болып он үшінші шақырылым жоғарғы кеңес тарағаннан кейін келсем бұл кісі менің кабинетіме келіп айтты
ы мен ыыы біз тұратын үй облыстық ы әкімшіліктің қызметкерлері тұратын үйдің бірінші қабаты ыыы қалалық сәулет басқармасының ғимараты
сол жерде мен ы бір картина салатын болдым мен оразкүл осындай бір емдейтін суреттер салатын болдым соның көрмесіне келіңіз деп мені шақырды
енді ол кезде жаңағы сен сияқты мен оны түсінбегендіктен бүгін не деп тұр қандай сурет
ы жаңағы сіз айтқандай айтты менің бабаларым бұл кісі баяғыда бізбен қызмет істегенде ішкілік ішетін ыыы кәдімгідей біз сияқты жүретін
ал мына жерге келіп аппақ киіп алған басына тақия киіп алған
енді мен өзімше қабылдаған жоқпын жаңағы өзің сияқты
сөйттім дағы бұл кісінің көрмесіне мен барған жоқпын
мен барған жоқ емес мені жібермеген шығар енді сол кезде
а жақсы дедім де мен бұл кісіні қабылдаған жоқпын ол көрмесін көрген жоқпын
бұл кісі сонда маған айтты мен қазығұрттың тауына алып кетті жұмысты да койдым арақты да қойдым мені сол жақта сурет салдырды
мен салған суреттерімнен көрме өткізіватырмын сол көрме адамдарды емдейді деді
содан сөйтіп жүргенде астана ашылды тоқсан сегізінші жыл болды мен астанаға келдім
күйеуім астанаға келді сосын мен астанаға келіп сарыарқа әкімінің орынбасары болып қызмет істеп жүргенмін
бір күні кабинетіме бәкең кіріп келді
бұл кісі кіріп келгенде мен орнымнан қалай тұрғанымды білмеймін кәдімгі бір әкем тіріліп келгендей алдынан шығып бір ерекше қарсы алып ыыы сосын әңгімелестік
сосын бұл кісі әңгімесін айтты
бұл кісі сол шымкентте мен бара алмаған көрмені шымкентте өткізген
содан біреулер естіп бұл кісіні алматыға алып кеткен
алматыда жетім балалар тәрбиеленетін интернатта бұл кісіге сағат берген
сөйтіп жаңағы балаларға сурет салғызған өзі сурет салған
енді жаңағы сіз барасыз бұл кісінің бүкіл суреті ілінулі тұрады сосын сізге біреуі ұнайды
сосын мына сурет мына сурет ұнады десеңіз сосын сіздің ойыңыздағы дертіңіз де ы мінезіңіз де бәрін өзі айтып береді дағы жаңағы он екі немен сурет салдырады
сөйтіп өзіңізге арналған сурет салып береді бағасын төлейсіз ол суретті апарып үйіңізге ме офисіңізге ілесіз
осы астананың бір кәсіпкері астанаға келіп құрылысшы екен жер алып үй салайын десе тендерден өмір ұтылып қалады екен
содан жаңағы жігітке бір досы туған күнінде бәкеңе сол жігітке арнап сурет салдырады дағы әкеліп береді ол кабинетіне іліп қояды
содан кейін тендерге қатысады
мынау фортуна деген үй бар республика менен кенесарының қиылысында сол фортунаны соққан жігіт досы ы жаңағы картинаны берген
сол картинаны іліп барғаннан кейін ол жігіт тендерден ұтқан
сосын ана досына айтады әй сен анау суретшіні таныстыршы маған бір суретіне мен мынандайды алдым
мен мына салған үйімнің і бүкіл і жаңағы дәлізіне іліп тастайын сол кісінің суретін деп
сөйтіп бәкеңе таныстырады
бәкеңнің осы әңгімесін естігеннен кейін ол жігіт бәкеңе мынау республиканың бойында ыыы үш бөлмелі пәтер сыйлайды
ыыы бірақ сол пәтердің құнына сіз маған фортуна үйінің жаңағы дәлізіне ілетін сурет салып бересіз дейді
сөйтіп бәкең астанаға келеді
келеді дағы ы қазіргі анау әскерилердің і несі болып отырған бұрын президенттің мәдениет сарайы еді ғой республика екі
сол жерде көрме өткіздім дейді
сол мәдениет министрі бұл кісінің көрмесіне келеді сөйтеді дағы бұл кісіні естігеннен кейін
ыыы республика үште ол кезде і мұражай болатын ммм көркем сурет мұражайы ма болатын
соның ғимаратын береді әр сенбі күні сіз қалаған адамдар келсін суретін салсын лекцияңызды оқып тұрыңыз деп
сондай мәселесін шешкеннен кейін мені біледі астанада екенімді маған келген екен
сосын жаңағы әңгімелерінің бәрін барып жаңағы мұражайда енді тұр ғой несі суретін көрдім
сосын барып мен де бұл кісінің суретін салдым
бұл кісінің бірнеше көрмесін өткіздік біз қалада
бірнеше көрмесін өткіздік
марқұм шерхан ағамыз ақселеу ағай ы шалахметов ғаділбек ғаділбек ағамыз ыыы рымғали нұрғалиев рымғали енді сондай зиялы қауымдардың барлығы болды
сонда шалахметов ағайдың айтқан сөзі есімде біз ыыы жаңағы не жасап корабль жасап космосқа ұшып жатырмыз мінекей тікелей космоспенен ы
байланыс жасап тұрған адам біз осы кісіні бағалауымыз керек деді
менің өзімнің пайымдағаным мен бұл кісіге әрине ғимаратты тауып бере алатындай қызмет істеген жоқпын
мен бұл кісіні сол сарыарқада әкім орынбасары болып жүргенде жаңа мектеп салынады ғой
жаңа мектеп салынғанда қазақ балаларының саны жетпейді дағы мектепте бір екі үш бос бөлме болады
тура сондай жағдаймен қырық тоғызыншы мектепте бұл кісі бірнеше жыл
сондай жаңа салынған беремін
енді нәтижесі сол мектеп мысалы қырқыншы мектеп осы кісіде ата ана да салады оқушы да салады
ы осы ең шеттегі мектеп қой ол жерде жан жақтан көшіп келген адамдар сол мектеп бірінші орын алды қай бір жылы
ең мысалы бір күнде айырылды сол мектеп яғни әсері бар екенін мен осыдан көрдім
жаңа сен қайта қайта сұрап тұрған жігіт ол жігіттің салған суретін думанды ашқан кезде біз думанға бұл кісіге бір зал бердік енді мен ықпал еттім
сол залды елбасы келіп көрді
соған ана жаңағы ерланның салған суреті өте қатты ұнады елбасыға
мына суретті салған жігіт мына кісіні маған алып кел деді
бірақ енді қасындағы азаматтар шешеді ғой барған жоқ
ана жігітті көрсеңіз қазір ол деген бір керемет
енді бәкеңнің көңіліне келмесін оның суреттері бәкеңнен де асып кеткен
а шын мәнінде келгенде ол біздің оңтүстіктің ең атақты бір адамдарының баласы болған
сол атақпен ол жаңағыдай ауруға ұшыраған өйткені бәрі бар ғой
бәрі болғаннан кейін ол кезде бәрі тығылып келеді кеңесу соның бәрін алуға
ол кісі шетелдің германияға да апарып израильға апарып емдеткен ешқандай пайда болмаған
сол бала қазір құлан таза әйелімен ажырасқанды қойып отбасы бар салған суретін көрсеңіз
енді бәкең өте көп ыыы жаңағы көрме өткізді әр көрмеде өзінің шәкірттері бар
бәрінің нәтижесі бар бірнеше шәкірттерін осымен емдеп жүр
ханым студиямызға хош келдіңіз
ыыы енді ғылыми тұрғыдан айтып беріңізші әсері туралы бізге психологиялық тұрғыдан түсіндіріп беріңізші
қалай әсер етуі мүмкін
иә осы ы оразкүл асанқызының семинарынан кейін іздеп бардық ағаны телефонмен
қасымда екі психолог болды соның ішінде қорлан да болды кармен
ы одан бөлек ыыы жаңа барып отырып тыңдадық
жаңағыдай әңгімелерді айтқанда көпшілігі біздің қыздар түсінбеді не ыыы тылсым дүние секілді бір түсініксіз болды
бірақ ы менің өзімнің екінші үшінші рет барғанымда жаңағы жігітпен таныстым сол жігітті көрдім
жаңағы картинкасын алып келді аға мен өзімнің картинкамды көрсетейін деп едім қарап беріңізші ы деп
жаңағы картинканы көргенде кәдімгідей ы жүрегімде сондай бір не пайда болды вибрация дейді ғой жүрек бір діріл пайда болды
өйткені жаңағы картинка қараған кезде көзімді ала алмай қалдым сондай бір керемет сурет туынды екен
жігіт үндеген жоқ жаңағы суреттерін ағаға көрсетті
аға біраз айтты мынаны былай салу керек мынаны былай тағы да бұны ыыы бітіруің керек аяқтауың керек деп ы қайтарды
сонда айтты жаңағы жігіттің шын мәнінде бұрын наркоман болғанын одан жазылғаны туралы өзім көзіммен көрдім
одан бөлек маған ол оқиғаны естіп жатырмыз ғой бізге ғылыми тұрғыда айтып беріңізші
енді қараңыз не дейді бұны ғылымда
ыыы бұл жаңағы ыыы теория алатын болсақ мен бұны әрі қарай өзім зерттеп көрдім арт терапия жалпы психотерапияда бар нәрсе
біздің кеңес үкіметі кезінен мысалға наркомандар тәуелділікке ұшырағандар иә солардың барлығын саяжайда мысалға курорт зоналарында ы сурет салдырады
кәдімгі мысалға наркомандар көпшілігінде қара түсті қоңыр түсті сұр түсті цветтермен жаңағы бояй бастайды
ол мысалға жеті ай сегіз ай тоғыз ай одан кейін оның түстері өзгере бастайды көгілдір қызыл сары түске
ол айыға бастағанның белгісі
ы менің ыыы осы жаңағы көпшілігінде маған инстаргам парақшасынан дайректіге жазып жатады ғой
ы осындай тәуелділікке ұшырағандар қазір білесіз игромандар өте көп мысалға жалақыларын салып жатқандар
тіпті жоғарғы лауазым қызметте отырғандардың үлкен ұлттық компанияда отырған кісілердің осы жаңағы неге ыыы
казиноға казиноға ақша салып жатқандар не істеу керек бұларды қалай емдеу керек
мен сол кезде жаңағы есіме түсті осы методиканы айттым
міне он екі квадрат осы бақытбек ағамыздың суреті бар екен мен осындай тәуелділіктен арылған жігітті өз көзіммен көрдім
көріңіздер нәтиже бар жаңағыдайлардың барлығы суретке отырды
қазір одан да бөлек мысалы көпбалалы аналар хабарласады балаларымыздың бәрі телефоннан арылмайды мынау жаңағы компьютер ойнайды не істейміз
осы методиканы айтамын айтады айналайын рахмет сол кісіге мың да бір алғыс
бес баламның бәрі қазір сурет салып отыр кітап оқиды спортпен айналысады
телефон жайында қалды дейді міне не деген керемет ұрыспаймын да жүйкемді де шаршатпаймын дейді де мысалға
осы нәрсені естігеннен кейін мен әрі қарай ізденіп көрдім
оны ғылым қалай түсіндіреді психология
ғылым айтады бұл саусақпен жұмыс жасау бұл моторика
жаңағы біз көпшілігінде кітап оқи бермейміз тек қана телевизордан көреміз сөйлесеміз
миды көпшілігінде біз жұмыс нетпейміз ғой жаңағы ы иә ы мидың тренажеры көпшілігінде ы жұмыс жасай бермейді
ғалымдар болмаса жаңағы мұғалімдер болмаса көп кітап оқиды көп жазатындар ы жай қарапайым адамдар да көпшілігінде ұйықтап қалады дейді
одан да бөлек стрессті ситуациялар өте көп өмірде иә
одан да бөлек біздің мына жадымызда сақталатұғын мынау телеарнадан көріп жатқандай жаңа айтып өткендегідей
ы атыс шабыс неше түрлі нәрселер балалардың өздері де сондай фильмдерді көреді
оның бәрі біздің жадымызда қала береді екен сақтала береді екен
руханиятымыздың барлық түгелі қарайып кетеді жүрек ы қараяды дейді мейірімсіздік орнайды
ал мына сурет салу барысында оның барлығын сол ақпараттың барлығын сурет сурет бетіне түсіреді
сонда мысалға мен оны көріп отырып қазір диагностика жасаған кезде таңғалады сіз не көріпкелсіз бе деп
айналайын көріпкел деп айтпаңдар ұят болады бұның бәрі суреттегі тұрған нәрсе
мен мысалға ағаның ы жасап отырған нәрсесін мен де оқи аламын қазір
демек ы адамдардың салған суретіне қарап таңдаған түстеріне қарап оның мінезін ойындағы проблемаларын да білуге болады иә көруге болады
алмагүл ханым студиямызға қош келдіңіз жаңағы картинаның әсері туралы айтқан әріптесіңіздің сөзімен келісесіз бе
ы қараңыздар да ы психологияда мысалы психосоматика деген түсінік қалыптасқан иә ол жан жақты зерттелген
сондықтан да ы суреттердің мына ағамыздың отырған ы шығармашылық жағынан ы бағалауға болады бірақ енді емшілік жағынан ыыы мен ы келіспеймін
өйткені барлық салған суреттердің барлығын жаңағы бағдарламаның басында қарап шықтым мандалға ұқсайды
біз пайдаланымыз мандаланы жоғары сынып оқушыларымен жұмыс жасағанда
ыыы бұл кісілерге өзі де айтып отыр ғой ы мына кісі де айтып отыр әріптесім де ы жаңағы нашақорлыққа салынып кеткен ы адамды емдеген екен деп
сіз емделгеннен кейінгі жағдай күйін көрдіңіз ғой ал оған дейінгі күйін біз көрген жоқпыз сіз де біз де көрген жоқпыз
сондықтан да ыыы көп жағдайда емшілік жағын ыыы ол қарастырған кезде байқау керек ыыы анық емделіп кете ме жоқ емделіп кетпей ме
мысалы болады ы әлсіз стресске түскен адамдар депрессияға ұшыраған адамдар иә шекті мәнге жақындап қалған адамдар
иә мысал үшін суицидке баратын адамар сектаға жақындаған адамдар ы жаңағы нашақорлыққа барып
сол әлсіз адамдар рухани жағынан әлсіз адамдар жаңағы суреттің жаңағы осы көмектесті деп ы өзін де өзі сендіреді
мысалы ағамыз ыыы өте ораторлық қасиетке ие екен оны байқап отырмыз бәріміз де ұйып тыңдап отырмыз
ыыы сондықтан да ыыы емшілік қасиет дегенде мынандай жағдайды мойындау керек ол барлық жағы қаражат мәселесінен ы келіп тіреледі ғой
сондықтан да ол емшілікті қасиетті ыыы білікті жаңағы өз маман иесі мамандарына тапсырып жаңағы өз шығармашылық жағын мойындау керек адам деген
қазіргі кезде мысал үшін ең кемі жаңа айтып отырсыз ғой мың доллардан он быс мың долларға дейін деп иә ол екінің бірі оны қалтасы көтере бермейді
мысал үшін қарапайым мұғалімдер айтайық қарапайым дәрігерлерді айтайық олардың жалақыларын енді ғана көтеріватыр ғой иә
сізден мен байқап отырғаным м жаңағы пікірлерден жаңағы жоқ қазір мен ойын аяқтасын иә аяғына дейін
екінің бірі ы қалтасы көтере бермейді оны мойындау керек адам деген иә
ыыы оны ы қатты шаршайды кез келген адам шаршайды тығырыққа тіреледі иә
ол көбінесе жаңағы қалталы азаматтар да болуы мүмкін жаңағы ы жаңағы азаматтар келді дедіңіз ғой жаңағы іс шараға иә
сондай сондай азаматтар олар ыыы өзінен жаңағы рухани ыыы бір іздейді ыыы байлық іздейді өзінен
сондықтан да жаңағы бұл тыныштандырады бұл суреттер адамды
яғни бәрін алып келіп жаңағы психосоматикаға тіреп қойдыңыз ғой иә иә иә ммм ол зерттелген нәрсе
омар аға студиямызға қош келдіңіз
атақты суретші пабло пикассо жас суретшіні бірнеше адам ғана түсінеді ал ұлы суретшіні түсінетіндер одан да аз деген екен келісесіз бе
иә өте мынау жалпы көзге көрінетін әлем бар көзге көрінбейтін әлем бар
енді біздің өзіміздің осы ы қазақ даласында ы бір сөз бар ғой ы осы қазақ даласының әулиелердің дұғасымен тұр деген
көп адамдар оны қазір ертегі деп қабылдайды
ал шын мәніндегі шын мәнінде көзге көрінбейтін әлем бар сол әлемнің өзінің рухани иелері бар
ы сонда машһүр жүсіп атамыз айтады біздің қазіргі ситуацияны біреулер дұрыс біреулер бұрыс деватыр ғой соны жүсіп атамыз айтады ғой
түкке тұрмайтын нәрсенің бәрі көзге көрініп тұрады дейді адамның денесі мынау өмір ал нағыз нәрселер көзге көрінбейді дейді
яғни шынайы асыл нәрселер мысалы құдай періштелер о дүние бұл дүние
содан ы бұл кісінің қазіргі кездегі бар ыыы бар ы ерекшелігі бұл кісі сол көзге көрінбейтін әлеммен жұмыс істеватыр да
бірақ біз ыыы тек қана ішіп жеп ұйықтайтын ы хайуани тіршілік иесі ғана емеспіз
біздің жанымыз бар ы сол жанымен жұмыс істейді бұл кісі
содан бұл кісінің жаңағы м әңгімелерін мен бұл кісінің сегіз тоғыз жыл бұрын кездескен кезде өйткені сол кезде мен
ы абаймен шәкәріммен машһүрмен айналысып жүргеннен кейін мен бұл кісіні оңай түсіндім
неге өйткені ы жаңағы абайдың айтып отырған жүректің көзі ашылса і шәкәрімнің жаңағы тазалыққа жету мәселелерін бұл кісі жаңағыдай сурет арқылы ыыы жасап отыр
ал енді абай бұл осы жүрек тазартуды абай мысалы оның методикасы мысалы ән арқылы болған мхм
содан бұл біз қазақ мәдениеті үшін бұл ы бір ы нонсенс емес бұл қазақ мәдениеті үшін қалыпты жағдай
өкінішке қарай біз алыстап кеттік те мәдениеттен
содан бұл кісі қазіргі кездегі мынау қазақты өзінің өзінің төл тума қайнар көзіне қайтырып жатқан адам деп мен түсінемін
рухани жаңғыру дейді ғой рухани жаңғыру деген не ол өзіңнің кім екендігін түсіну әлгі сол содан бұл ыыы адамның ішіндегі болыватқан процесстер
адам негізінен біз айтамыз тәні саудың жаны сау дейміз ал шын мәніндегі қазір психологтар да айтыватыр жаны саудың тәні сау болады екен ғой
сонда сол бұл кісі сол қазіргі кездегі емдейді емдемейді біз ойлаймыз ғой ем деген міндетті түрде жаңағыдай дәрігер емдеу керек оқыған болу керек ал шын мәнінде
ы шәкәрім айтады ғой әлгі ыыы ішің толған жын болса иә жүрегіңде мін болса айтқан сөзің ем емес дейді
негізінен ең үлкен ем ол сөз
мысалы қазіргі кезде қазақтар неге көп ауырады өйткені көбісі ы шынайы сөйлейтін адамдарға мұқтаж
бұрын қазақтар неге ауырмаған өйткені аңқылдап тұрған шынайы сөйлеген ішінде кір қалмаған бүкіл нерв жүйелері байланбаған
қазір адамдар екі жүзді бірнәрсе ойлайды сөздері басқа
адамдармен шынайы қарым қатынас жасай алмайды содан адамдар ауруға ұшыраватыр
сөйлесетін сыр бөлісетін адам жоқ қазір
жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой ы әлемді құтқарып тұрған елімізді аман і ұстап тұрған көзге көрінбейтін шын асыл дүние деп иә
ағамыз бағана өз сөзінде де айтып қалды менің алтын адам деп аталатын туындыларым трихта дедіңіз бе триптих үш картинадан тұрады үш картинадан тұратын туындыларым
отанды біздің елімізді қорғап тұр дейді дұрыс өте дұрыс өте дұрыс
мынау қазіргі кезде біз осыны ашып айтыңызшы иә қазір айтамыз ғой мысалы қараңыздар біздің жерде әулиелер жатыр
түркістанда түмен баб отырарда отыз баб сайранда сансыз баб бабтардың бабы арыстан баб дейді ғой бұл код рухани жаңғырудың коды осы негізінен
біз соны түсінбейінше біздің тіршілігіміз қалыпқа келмейді
қазақ айтады ғой өлі риза болмай тірі байымайды дейді
сонда ол өлі деп біздің пенделік көзбен қарағанда олар өлі болғанымен олар тірі олар алламен бізді жалғастырушы біздің
ы тілек ниеттерімізді аллаға жеткізуші алланың бүкіл қазаққа беретін ырзық несібесі сол әулиелер арқылы келеді бізге
бірақ соны біз түсіне алмай пұшайман күй кешіп отырмыз қазір
міне сол бұл кісі оны сол сурет өнері арқылы сол жаңағы адамның жан дүниесін шимайлау деген не
шимай дегеніміз жол бастапқы шимай не ол сенің ішіңдегі ретсіздік сенің ішіңдегі і кір лас ауру
соның бәрі қалыпқа келген кезде адамның бүкіл денсаулығы артады
адам мына өмірімен ы жаратушымен жаңағы көзі көрмейтін әлеммен байланысты түзеген кезде ғана адамның өзімен өзімен
отбасымен қоғаммен ы мемлекетпен басқа адамдармен қарым қатынасы қалыпқа келіватыр
бар жоғы сол рахмет түсінікті
аға студиямызға қош келдіңіз
ы әріптесіңіздің жалпы ммм жаңа әңгіме барысында айтылды ғой шығармашылық жағын мойындаймын деді психологтар
сіз бірінші осы ы шығармашылық жағына көбірек мән беріп айтып беріңізші
мына ы адамзатты хайуанаттар әлемінен бөлектейтін ол мына біздің тіл қазақша енді шығармашылық деп айтып жүрміз
ол бірақ ы тура сөз емес ол жаратушылық қасиеті ммм
мына ы жоқтан бар жасап дүниеде бір нәрсе жарататын қасиеті сол ол хайуанаттар әлемінде жоқ
күш деген де бар әділдік деген де бар жаңағы махаббаты да бар хайуанаттар әлемі бірін бірі жақсы көру сияқты
балаға деген өздерінің төлдеріне деген махаббаты сияқты бәрі бар бірақ жаратушылық қасиет тек адамзатта ғана бар
ол алла тағаладан берілген қасиет
яғни ол алла тағаланың жаратушылық осы әлемді жаратушылық күшінің бір бөлігі адамзаттың бойындағы
мына өнер туындылары шығармашылық өнер ыыы әдебиет болсын бейнелеу өнері болсын ғылыми шығармашылық болсын бәрі осы жаратушылық рухтан туылатын дүниелер
сондықтан бұлардың әсері адамға әсері мол екені түсінікті нәрсе
біз оны материалдық дүниеге байланыстырып қойғандықтан кей жақ кей уақыттарда оның бәрін сезе бермейміз
мына бейнелеу өнерін алатын болсақ мысалы ол бастауында тұрғанда бейнелеу өнер туындысы болып ғұрыппен байланысты болған міндетті түрде ғұрыппен
ол ғұрып арқылы сол дана өте көне заманда бағзы заманда суретші суретін салғанда сол ғұрып арқылы бір киелі сөздерді айтып
ы аспан әлемімен құдайлар әлемімен байланысып сосын сол сонда ғана жаңағы ана туынды адамзатқа қоршаған ортаға әсер ететін болған
қазіргі замандағы мысалы біз бірте бірте соның бәрі өзгеріп мына жиырмасыншы жиырма бірінші ғасырда
бұл бейнелеу өнердің тек мына сыртқы формасы ғана қалды қазіргі заманның суретшілерінде тек бейнелеу ы мүмкіндігі ғана қалды
оның ішінде жатқан үлкен терең мәні мына айналаға әсер ететін адамға әсер ететін мәнін мазмұннан айырылып қалдық
сондықтан оның жаңағы жақсы әсерін қазір көре алмаймыз
мына бақтыбектің туындыларында сол өнердің бейнелеу өнердің бастауындағы қасиетін қайтадан қалпына келтіріп сол арқылы адамның бойындағы жаңағы
құдайдың жаратушылық қасиетімен байланыс бөлігі болатын жаратушылық мүмкіншілігін ашып сол арқылы енді оның жолын да ашады ауруынан да жазады ол өзінің мойнындағы ішіндегі бар нәрсе
бұл емшілік те емес жаңағы бір бақсылық та емес ол жаңағы адамзаттың ең биік жаңағы қасиеті жаратушы қасиетті оятып сол арқылы өзіне әсер ету қоршаған ортаға әсер ету
адаммен қарым қатынаста әсер ету соны ашып сондай күшті беру
өз басым ойлаймын мына адамзат қазір техникалық дамудың өте биік дәрежесіне жетті ы
бірақ оның ең негізгі дамуы ол рухани даму болады деп ойлаймын ммм
қазіргі мына бір бірімен телефон арқылы сөйлесу не болмаса машинаға отырып самолетке отырып мыңдаған шақырымды алу дегеннің бәрі кейін
адамның рухани күшімен істелетін болады
ол кезде мына бәрі керек болмай қалады
мына біз осы уақытқа дейін ғылымның бәрі материалды ғылым болып келді ғой ммм
қазір мына дамыватқан квантовая физика деген квантовая физика осы дүниелердің бәрі бар екенін ашыватыр
енді оның бәрі жаңағы осы рухани дүниенің әсерін бәрін жаңағы ашып жатыр
яғни енді болашақта адамның дамуы басқа бағытта жүретін болады
сонда мына ол бұрынғы адамзат тарихындағы ұлылардың бәрінің бойында болған қасиет сол арқылы олар дамыған
түсінікті аға сондай бір істі істеп отыр сондықтан жаңағы оның әсері жаңағы сол сурет салып отырған адамға
оның жаңағы жүрегінің ішіндегі күшті ашу арқылы оның мүмкіндігін ашып көбейтіп отыр рахмет аға түсінікті
кеңшілік аға қош келдіңіз әуелі бірінші мына сұраққа жауап беріңізші
ыыы тылысым күш арқылы беріледі деп жатыр белгі беріледі деп жатыр осыны сіз қалай түсінесіз
жалпы біз бір тақырыпты талқылаған кезде бір шеттен екінші шетке түбегейлі кетуге болмайды
ы мен енді пікір тудыру үшін де айтайын бұл кісінің дұрыс қырлары бар дұрыс емес қырлары бар
дұрыс қырлары не ағаларымыз айтып жатқандай адам жан мен тәннен тұрады жанның проблемасын сыртқа шығару арқылы адам емдейді басқа жолы жоқ оның
ал енді біздің мынау жаңағы тәндік материалдық басқа да дүниелердің бәрін түбегейлі жоққа шығарып тастау ол да дұрыс ақиқат емес м
енді мына жердегі дүние мынау жалпы діннің өзінде осы екеуін қатар алып жүру айтылады
біз кейде біреуін алған кезде екіншісін ұмытып кетеміз сол проблеманың бәрі сол
сондықтан бұл кісінің жаңағы дұрыс қыры мынау болып тұр
жалпы адамның өзінің ішкі жан дүниесін мынау дінде мынадай нәрсе бар егер адам өзін таныса дейді жаратушыны таниды дейді
жаратушыны тану деген сөз гармонияға түседі деген сөз ал өзін тану деген сөз біз адам өзімізді өзіміз басқаша бағалаймыз басқаша адамбыз деп ойлаймыз
ал шын мәнісінде ол жарыққа шығарған кезде қазақтың жақсы бір сөзі бар шелектің ішінде не болса сыртқа сол төгіледі деген бұл кісі сол тәсілді тауып тұр
сен жақсы адам емессің сенің ішіңде проблема бар сен сонымен жұмыс міне сол арқылы адам өз жанын өзі емдеуге яғни өзіне өзі ие болуға өзінің санасына өзі иелік етуге
қазір адамдар өзінің санасымен өмір сүрмейді қазір біреудің санасымен өмір сүретін болдық
анау не айтты мынау не айтты анау маған қалай қарайды адам жасанды болып кетті жаңа омар ағамыз өте дұрыс айтты жасандылық өмірге біз бейімделіп кеттік
ал бұл өзіміздің түп нұсқалығымызды жоғалтты бұл кісінің ең дұрыс дүниесі адамның өз болмысына қайтару деген сөз
сондықтан діннің өзінде бұл нәрселер бар діннің өзінің ішінде адамның өзін өзі тану деген нәрселер бар
құранның өзінің іші осындай тылсым күштермен жаңағы есептерге құрылған өйткені бүкіл әлем математикадан тұрады
сол үшін дінде әбжат деген есеп бар білесіздер бүкіл тылсым дүниені әріптер арқылы есептеу деген сөз
әлемнің алланың жаратқан ерекшелігі сол әлемдегі барлық нәрсені есептеу ал кім сол есепті табады ол жаратушы емес ол тек жаратушының тылсымына көз жеткізген адам ғана м
кімнің көзі жетеді кімнің қабілеті бар
ал сол үшін екінші бір дүниесі бұл кісінің маған мына көңіліме қонып жатқан дүниесі адамның қабілетін ашу деген нәрсе
бұл деген біз өзімізді өзіміз көптеген нәрселерден шеттеп тастағанбыз ал былайша айтқан кезде ұшақ қону үшін аэропорт болу керек
ал егер ол жерге біз тас төгіп тастап ұшақты қондырсақ қонбайды оған қонса да аварияға түседі
сол үшін алладан келетін жақсы энергияларды біз өзіміз тастағанбыз ал ол үшін біз жан дүниеміз таза болу керек
адамның сыртына жалпы өзі ы не дейді түрінен сөзінен жүріс тұрысынан адамның болмысын тануға болады
көзінен көз рухтың айнасы дейді немесе қазақта жақсы сөз бар досыңды айтшы кім екеніңді айтайын дейді өйткені адам өзі сияқты адамдармен дос болады
ал ы төбеден бір тылсым күш келді дегенге дін не дейді
төбеден күш келді деген нәрсе мынандай нәрсе
біз кейде шектен шығып кетеміз ал кез келген адамға күш келеді кез келген адамға
былайша айтқан кезде қазақта жақсы нәрсе бар түс көреді аян аруақтар өткен ата бабалар түсіне кіру басқа нәрселер бірақ оны қабылдауға байланысты
егер біз соны мен жаңа айтайын деп жатқаным қабылетімен ұстай алсақ егер деңгейінің дозасымен онда бізді жақсылыққа апаруы мүмкін
ал біз оны дозаны асырып жіберсек біз құдайға ширкк келтіруіміз мүмкін күпірлік келтіруіміз мүмкін
мен жасап жатырмын мен арқылы ол адам жазылды дейтін болсақ бұл құдайға ұнамайды
өйткені неге абсолютті бір күш ол тек қана құдай ғана
ал бұл кісілер бұл тек жаңағы спутниктен телевидениеден таратып тұрған антенна сияқты ғана ғой
сондықтан оны жаңағы маған жоғары жақтан келіп жатыр деген кезде де біз дұрыс түсінуіміз керек
а бұны мен жаңағы ескертетін жағдай халық кейде құдайды ұмытып осындай кісілердің артынан кіріп кетті ал ол жерде қауіпті
өйткені мені құтқарған осы кісі мен бұл кісіге құл боламын ол дұрыс емес
бұл кісіде сол үшін жаңағы айтып отырған бір сөзі ұнады маған менде ештеңе жоқ мен тек жолын көрсетемін дейді ал қалған
а көп емшілер біраздан кейін өздері де сене бастайды опа құдірет менде екен өйткені адам пенде ғой
а менен значит жазылыватыр екен менің а демек мен құдірет бола бастадым ғой деген сияқты менің алдыма келсе екен менің немді алса екен ол дұрыс емес
сол үшін абслоютті ақиқат ешқашан болмайды
абсолютті бүкіл адамзат бір адамды бәрі мойындамайды өйткені ол өмір сондайлармен өмір сонымен дамиды
әйтпесе біз бәріміз бұл кісінің сөзін мен де түсінген жоқпын суреттерінен
енді ойлап отырмын енді бір екі рет барып мен де сурет салып көрсем бе деп көру керек
сондықтан жаңағы сіз дайын адамсыз өйткені қараңыз өйткені адамның жан дүниесі иә адамның жан дүниесін адам өзі көп жағдайларда танымауы мүмкін
жақсы нәрсені талқыладық адам пенделігін мойындаған кезде ғана оның дәрежесі көтеріле бастайды бәрекелді
сол үшін ешқашан мен деген адам ұшпаққа шықпайды мен деген код ол дұрыс код емес
сондықтан біз пенделігімізді әлсіздігімізді мойындаған кезден бастап біздің деңгейіміз көтеріле бастайды
қазіргі пенделердің кемшілігі пенде екенін ұмытып кету пендеміз ғой аға бәріміз
пендеміз сондықтан мен де пендемін сіз де пендесіз бұл кісі де пенде сондықтан пенделер пенделік деңгейде бағалауымыз керек
құдайлық деңгейге шығармауымыз керек бірақ көмек қолы тиіп жатса біз пенде ретінде алғыс айтамыз рахмет айтамыз
түсінікті замандастар не дер екен ауғантай сізге ондай ой келген жоқ па
барып бәлкім бір екі сабағына қатысып сурет салып жолыңызды ашып дегендей өнердегі
өнерде жолды ашу барлығымыздың ойымызда бар м
бұл кісіні бағанадан бері қарап отырмын ыыы аспаннан келеді жаңағы м біреу маған айтады деген сияқты мен өзім түсінігім бойынша солай болып отыр да
сол жағын кішкене түсінбедім содан кейін енді м жаңағы үлкен ағаларымыз айтып отыр барлығымыз пендеміз сол пенделіктен кетпесе ы бұйырса барлығына жетеді деп ойлаймын
менің енді бір сұрақ қойғым келіп отыр да ыыы
егер мысалы қарапайым адамдар бұл кісінің жаңағы сабағын алу жаңағы бұл кісіге барып нету ы қатысу
ы сол тегін бе жоқ әлде
мысалы мен де маған да ой келді де неге бармасқа неге мысалы барлық ы жаңағы айтып отырған әңгімелердің барлығы жақсылық болып отыр да бұл жерде
ы неге бармасқа неге көрмеске
сол себептен бір сұрақ қойғым келіп отыр баруға бола ма барлық адамның мүмкіндігі бар ма баруға
сабағы жүз пайыз тегін сабағы тегін жаңағы ы картиналарының бағасы біреу үшін бес мың біреу үшін он мың біреу үшін отыз мың
енді кім ең қымбат дегеннен кейін бұл кісінің аузына жаңағы долларлар түсті
бұл кісі сұрады ғой ең қымбат деп жасы алты жасардан тоқсан жасқа шейін тегін айналайын
леонардо да винчидың моно лизасы сальвадор далидің естің тұрақтығы және казимир малевичтың қара шаршысы сынды ең танымал
әлемдік сурет өнерінің жаухарлары қанша ғасыр өтсе де құндылығы мен маңыздылығын арттырмаса жоғалтқан емес
ал бейнелеу өнері біздің қазақтың қанында түркі даласын мекендеген барлық халықтардың ұлттық кодында бар
әбілхан қастеев ағамыздың мен сурет салуды таудың бұлағынан қойдың құлағынан ешкінің мүйізінен анамның оюынан үйрендім дегені осы сөзімізге дәлел емес пе
аман сау болыңыздар